Aa gne sandwich igny ka gn'aleo, satria maromaro gn'agnatiny gnao sady igny avao koa zany mba mahavoky fa gne salade igny manko olo magnano régime olo te hihegny e magnano an'igny fizy iaho sy ta hagnano an'izay sh, aleko avao minagny sandwich, misy hena misy mayonnaise, ankonanizany.